هاي السيارة وايد زينة ما بتحصل نفسها لو رحت أي وكالة غير لانه جوف هني تقدر تجوف المواصفات المميزات وبعد نعطيك وياها فحص مجاني و <hesitation> وتقدر بعد تجربها يومين مجاني اذا تبي